मेरी आदर्श नौकरी ऐन हो जेमा म मन स काम कर सकूं और कुछ नया सीखण क मौका मिल्द रहो। या नौकरी म अपणा कौशल और रुचि क प्रयोग करण क मौका मिलु, और म अपणी मेहनत स कखि फरक ल्ये सकूं।